يووه يوه أفضل ذكرى في طفولتي هي اللحظات اللي قضيتها مع عائلتي في العطلات كل صيف كنا نروح نتمشى في الشواطئ ،ونتسلق الجبال طبعًا أنا <hesitation> بحسبها إنها مهمة ، أو ليش إني أعدها مهمة يعني مهمة؟ لأن كانت تظهر ترابط الاسرة، <hesitation> تغذي فينا الاكتشاف ،والمغامرة وتصنع لنا ذكريات سعييدة مرة ،وتعلمنا دروس في الحياة.